एक मजबूत पासवर्ड बनावे खातिर हमे ई ध्यान रखे के पड़ी कि पासवर्ड में ऊ कुछ भी चीज बिलकुल ना डाली जौन केहु के भी आसानी से पकड़ में आ सकेला। मजबूत पासवर्ड खातिर सिर्फ नाम और फोन नंबर ना बल्कि स्पेशल करैक्टर भी इस्तेमाल करे के चाही, तबे एक मजबूत पासवर्ड बनी।